אלא משית לבלד ג'דידה אול וחדה כנהאול נكون מפתח ו כנבאדר נהדר מעא הנאס ו חתי ו לו בغلטה בסיטה כנמשי לאלאמאקאן אלאעאמה בחר קאפיהאת אלמקתבה ו לא שי ג'מעיות טטואעיה חית כנאלאק נאס כייבגו יתערפו כנסתעל אי פרסה באש נשול נתאבדל אלחדית ו חתי שבקט אלתוואסול כתלעב דור כביר אלמهم tkun צפור ומנסתחיאש חית סד כנמשי מעא אלואקט ו אלניה אלטייבה.